Barang kalu hp untuk sakarang ini ma hp untuk sakarang ini ite sanang si re hp panikome. Kalu sasama ama dea mu dea mu hi kang ama luar-luare niko itere hihi. itere terdaera kang ite tiwari jadi mati telpon ama alei-alei auloi buru pi aulo auwe jakarta pi lai aileisa ite tiwa pokonya kalu sasakang laku ite alae tau ite tiwa siu ama hp ma musea mate hie mati arakue he laku ite tiware baru ana sakarang ni kang musti hp kalu taha hp kang mater pamalase panikome kalu hp hise kang laku mate rajing po ipuna mater pamalas sesiu kalu hp panikome kalu mati adimiko hp kang ite sea. sea. sea. sea mati eu tae panikome hp nikome ada yang mate rajin. ada yang mater pamalase kalu mate loko au laku hp laku mati rupa matire hihi. matire mati anu potahe siu paniko hp me tapi kalu tae hp kang biar nirari jam anu laku mate anue tapi kalu hp yo biar mati wela skola siu tisi ite ite mati naewa anu siu mati adimeo-mati adimeo ko hp o baru mate anu pea ri anu ala mati dua rene baru mateu anu

Pelem pi pelem mater kesukaan pi seme pi kalu mate nonton kang ite sia mate kang mati tue intue ite kuna mama mate eu siu panikome rianala mate ri mise sabara peayao-peaya baru mati naeu tau kalu tau peayama kang mati nonton sala-saladu pane karna mama. Tapie bagusiu jadie hp hipinan tola siu itantola asiu ndua ema, intola siu intatola siu intola ma reseme ria niko sasa laku ite tiwa ke'e-ke'e <noise> tapi kalau itantola ma riko indi rianiko mate hime mati animo aku mati matawana mater pamalas nikome laku pakarjae matnauna ri taide samat nauna ripa niko hp me ria nala ite lepa ria mati biar akundana siu aurepa riama nikome kalu mate anene lago piseme pi mati adime laku mata una sasae mate adima ko hp ma jadi hp intola si itantola siu intola ma rea niko ite anene <noise> kabar rupa-rupa kang didi amudi laku ite aneneae mati telpon ke'e-ke'e mati hi. mati arako ama pese laku tetiwa re mama hp ma jadi jaman sakarang ini paneka auma luar negeri poi ite ane apane aleie paniko hp me kalu tai hp kang ite naa nene seme tae ite ta anene paniko hp me jadi Apa sala laku ite ari'iya mate aule te hipo baru sakarang ini paneka bukange mise lai itena iteta ari duma sakari mati ause ha'a saite ause hi'i ite ari'i ite laku itene ite hera lakune laku waladi-laku waladi tadisi ite nalepa lakue amaie <laughs> telepisi laku pea yihi hp hi. Jadi hp canggih <noise> jaman sakarang jaman canggihe tapaneka mise namatinae una bodo ite matina tipu-tipu ite papea sause mamape ma jadi intola siu itantola si ipunae paneka intola ma intola tapi itantola ma niko kalu anau laku mati ari rupa-rupa ma mama laku matie hi, mati una sabarang tapi kalu dapa tintola-ntola siu dapa itaya laku itaya niko hp me jadi klau hp untuk sakarang ni kang mama jadi mater pamalas sisiu mater rajin siu la kalu dapate rajin-rajin kalu dapate pamalase lako pamalase jadi kalu ite se mise yakasae hp aka mate panikome kalu ite saya laku mater pamalase tesea mate laku mate ite sabaro lai ite nante ite riu papea yao ha nikome jadi kalu. Intola si itantola si hp hi jadi ite-ite mise dia kasaya kamate paniko me kalau ite tasaya kamati ite halai mati siu pau ma siu harana mati sie hp ite rana tahae jadi itaya siu itat intola siu hp